Kuma a mat a pe bise deh, a mat tun an a laa, paa mop laa an a bise, mop pee bii so an a bise, a mat a bise, a ji a dee ku an se ku a dee ku fir, a pee bise de ni, ba a mat mee pe muw, mop kaqm jep bii an des a pe bise dee ni, mop kam mar a pee bise ikngwakap ni, mop kam mar ku daa sak ɓe tun an a laa ku lee mop kam mar an, daa sak mar har a ji a wul ku a ku a dee ku fir se ɓe a pe bise dee ni, kuma mop tɨ pe ku a mat ɗi dee ni, pee ni ret an a buu, pe ni cin an, ba pe ni a mee pe ku, di mu sak bii so, ɗi mu kat jep bii so pe bise di mu so, pe ku ni a ikngwakap de ni pe ni ret an Domin di mu sak jep bii pe shini shini, di mu sak kuzuk mop, di mu sak <hesitation> kas, ɗi mu sak <hesitation> di mu sak <hesitation> gwan, a bii ku ɗi paa mop, a put a kat sar paa mop ku ɗi mop sak, kwan a put a kaa a kam ɗi po mop, baa na pe ni ret, kuma ɗikin jep bii dee ni ku di mu sak ɓe ɗi mo sak, ɗi mu so ɗi mu shwa ɗikin, pee ni ret a buu, ba ɗimu ter kuzum muw, ba ɗi mu wit kuzum muw pee mu kat mar ni mu put mu kam ɓe mu man wa a naa pe dee ni ret, a mat a pee bese ɗee ni, ba a mat a mee bee muw, a mayt ayi ikngwakap dee ni. A cin <hesitation> jepm bii des a pe yi ikngwakap ni